आर्दश विवाह उ होवेला जाहा लरका लरकी खुस त बाप मातार खुस ई कारनसे जब दुऊ लरका लरकी राजी होगेल त ओकरा शदी कैला ठीक होवेला गाउँ समाज मे एक ठाउ मे रहके शदी कैला के कारणसे सबजाना देखतई खुस रहतई घर समाज खुस रहतई त लरका लड़की खुस रहतई त इहे अनुसार शदी ठीक हो वेला ।